من المستحسن تنقص من المصاريف الزايدة مثلا تولي معاش تشري من الشارع حاچات زايدين كيما الماكلة كيما تولي تهز من الدار الماكلة بتاعك معادش تصرف فلوسك فلي يجي هادوكوم المصروف نتاعك تخبيه كل يوم تخبي شوية في شقاقة حتى لين تلقى آخر الشهر مونتون باهي يخليك معناها تدخر تخبي أكثر يعني فلوس في كل مرة تخبي أكثر فلوس.